Ijie la tsonixjani ri, sobre ri nti tele chónṭani nkojíni ndꞌo̱eni a, imá ante la kꞌuekoha ri tele a, nti kui kjui jnko tiempo na nti kue kꞌixin tele gris ko tjóá tsjehe, ri nkehe ṭatsinkaxin na ntsikoa ixra̱ takjen kixin como óse la na̱xa̱ nti kue noeha jente la kuechondaha control ri tele na siín ntaha tikao botón takjenxin, na tꞌankaxin na, chri̱ixin volumen na, tꞌixinkixin ókje canal na, na nti rii nkaya la tjinka so nkehe para jína nti sinchekatsínkaxin ri imagen na o̱ ri nkehe nchexroani a, na chronkani kixin ri tele na tichꞌe ticháxi̱hin nko antena itsꞌe ndója nchia a, tsꞌechóndehe nko nta na hasta noi tsꞌe, kixin tsjacha tsitji̱a ri nti señal a para jína sinchexroaxini ri nti nkehe toxrihini a, na ri tele la ri jie na siín de diferente marca na o̱ diferente modelo, na o̱ tamaño nkekjenxín toxrienxini ri nkojnko tele tsochóṭani á. Nko tele ntsí o̱ nko tele jié, la o̱ pantalla jié tsochónṭani na, jína kaín la hasta jie la ó a̱ntsí ni̱xien ri tecnología kuikao na nixe̱hó ni na ṭákjen, la tsochenkani tsꞌinkajin volumen la tꞌa tsꞌinkajin na, tsondacheni tsꞌanka la o̱ tsꞌixinki canal, na más ke jína tsonixe̱he̱ koani na o̱ ri control chónṭa la tika̱vé nko botón kji kixin tsatea koani na ó tsonixe̱heni ticháxi̱han tsokjini, ticháxi̱han tsjeani canal, ticháxi̱han sinchechriini volumen, ticháxi̱han tsjinkini, ticháxi̱ha tsoankani o̱ sinchekꞌakjeni, kixin nti jehó chꞌehe jie, la o̱ ri control chónṭa la ó ntaho tikao la kjónte kjin site ni la tjinkixin ni na o̱ kaín, na ri nkójin ni na̱xa̱ noehani na ntaha na tikao nti letra koi kixin chronka nkexri, na o̱ nkexri nti tsichaxi̱hini nkojnko tele, na ko nkexri tsꞌayakoheni tsochjeheni servicio ri tele, kixin tsoxenkaha chjiñé la ko tsochjenkaha ti pantalla kuènṭé e, na ta ri nti chronkani ri jie na, chronkani kixin ri nkojí chajan na takoheni nkexri ri tsoanka la sincheakjen la tsochjenkaha ti pantalla kuènṭé e, na ta ri nti chronkani ri jie na chronkani, kixin ri nkojí chanja na takoheni nkexri ri tsoanka la sincheakjen la ikjin tsokomaxin, kixin tsoxenkaha ri si̱nda̱kon a, na nti. Ticháxi̱n nti tsja̱ko̱he̱ni kixin tsoanka tele ri sinchexroahña a, na o̱ nti tjinkakohani tsosinta la sincheakjenheni tele, o̱ tsjeani tsjé nkehe siín jie na hasta jína tohe conectar nti you tuve, para sinchexroanxini video na o̱ tsienxini canto na, tsienxini son na, itsjé xra̱ chꞌe ri nti tele, jie na chexroaxini película ri chontani nkojin tsjiatexixin na o̱ nti jína, ya ke ri tele la jie la tji̱ka̱o para usb la ó jína sinchexroaxini película tsamakoa, ya ke ri tinkatiṭjaña ri nti disco, la o̱ ri caset na nti ó jína jie la ó antsi ni̱xiĕ tele siti, la ó jína nti sinchexroaxini donde ri nkehe tjiankaoni a.